ia, fômba famafana laposiera amy ny amin'n̈y fanaka àby io zen̈y raha an-tran̈o àby io, mangala lamba zen̈y an̈ao, torshan avô amin'jay fafan̈a. Afaka akendriky zen̈y, alain̈a araikiaraiky zen̈y raha fafan̈a àby io fa tsy direkty atao miaraka jiàby beka tsy miparitaka zen̈y posiera.